टर्की युरोप आणी आशिया चा मोडी पडता। ऑट्टोमन एम्पायर चो राज्य असलो याह जागेर। तींचो राज्य सायसेह वर्षा चललो। तेन्ना इस्तान्बुल क कोंस्तांतीनोपल मांताले। कोंस्तांतीनोपल तेन्ना वापार आणी संस्कृती चो एक वडलो केंद्र अशिलो।